Fanazavagna mikasika frigidaire. Raha maventy, madinika, arakaraka môdelinazy. Mitovy latabatra na bahut regny paoziny. Izy io misy tamiana. Sokafana tamiananazy ave atsofotra agnatin'io frigidaire io koa raha tianao hangatsiaka, ndraiky tianao tsy haratra. Izy io magnitsy agnatiny akao ke la mahadigny ela raha ampidirina akao.